إذا لاحظت طلابي فقدوا الانتباه، نحب نغير طريقة التدريس. نستخدم أساليب تفاعلية مثل الألعاب أو النقاشات. نحب نشاركهم في الأنشطة، ونسألهم أسئلة تثير فضولهم. نحب نخلق جو من المرح والدراسة في نفس الوقت. الهدف هو أن يتفاعلوا ويكونوا مركزين.